اكبر حيوان شفته على الأطلاق اي- جنت بحديقة الحيوانات و شفت ثعبان جان كلش كلش جبير جان داخل بيت زجاجي و جان دياكل ارنب! فكلش تعجبت من عده و من حجمه و من امكانيته و صراحتا جان شي مرعب و كلش جبير.